Ahagniny le tegna matetiky tegna lafo amina hôtel na amina restaurant: camaron, avekeo langouste de ry calmart, le fruit de mer regny matetiky zegny tegna lafo zao, satria regny zo agnisan'ny vokatra ahondragn'ny madagascar de vitsy fôgna amizay k'hôtel mahandro azy aketo, aketo tegna lafo feky vidigny regny matetika ankagny ankagny amin'ny iraihetsy, valoaligny, dimialigny faragny môra plat.ny